Citta, kusel, tingeere, be Hako tingeere. Do pat kaute on je be watata ha dow mase jamanu je watata dum vela masin latta to goddo sodi dum do nyama nanan beldum ha hunduko mako. Be do soda kaute mai ha lumo on sai wara hauta dum ha nder mase jamanu mai je be watta ha sare ko ha babal nyamugo je choggu bedo sorina himbeji ngam nyama nana beldum.